जुन किसिम क जुन उदस्यसे हमरा हलहु इय कमवा <noise> परियोजना कर्ले <noise> सब जन क लागी <noise> मोर तर्फसे एक्दम धेरइ धेरइ शुभकामना र <noise> बेक्त खुशी करइ बणसु । <noise> जुन किसिम क हमरा यउठा टिमओर्क कर्लहु <noise> एह जन क काम <hesitation> कमवा एक जना कर्लइ दु जन क काम दु जना क कमवा र <noise> जखना जखना टिमओर्क चाही लग्तइ हमार टिमओर्क हमरा एक चोटी साथ देलहु । उ टिमओर्क करइकी माहा हमरा नक्रात्मा क पछेय नक्रात्मा देलहु पारी सक्रात्मा क पछेय हमरा सक्रात्मा क ले के हमरा याको सुन मा सुगन्ध बनोलहु। <noise> जसने हमरा एक जना <hesitation> चडी देतिय कमवा हसे दोसर जना नाही सम्हरतिया उव हमार लागी असफल हतहु आ यखना एक जना क गर्ह परला हमरा सब जना टिमओकर कर्लहु सामुहिक कार्य म भेलहु हेर्ता यखना हमरा परियोजना कतहार दलु भेलइ । यखना हमरा कतहार सफल हखते हखते जाइ बणहु <noise> सब जन क मुइ धन्नेबाद देइ बणही । र इ परियोजना सफल बनोले क लागी हमार सब जना क टिमओकर फेरी हमरा <hesitation> शुभकामनाअ बेस्ट उइसेस देइ बणही ।